Australian ada ishia ada birii inama bere sun jiruu inama ak dunga sun gudion bere sun jirti inama beresun jirit jira yeden inama ak aboregol and torestret land yedeni inama gan elfu afurtamatif iyo elfu jatama achisun jirr dumii ishinin gudion birite ira dufti bere ishin jirsune culture ishia suni ada ishia suni bere ishin jirsuni dumii dini ishianen kiristoa won ishia yote ufumtegemetie